қай жылдар жазып тастадық қой қанша рет ұзатуларға шақырды ыыы жігіттерден қолым тимеді
енді кейде ііі кейде өтініш жасап тұрады әсіресе қыз бен әкесі билеген кезде сол әнді айтып берсең
қазіргі уақытта жаңағы мен сені жақсы көремді екі жасты ортаға шақырып билетсек деген сияқты ұсыныстар болып тұрады
өзімізде евент агенства жүргіздік қой той ұйымдастырып жүрген кезде ммм сол бағлан айтып жататын біз енді
өйткені енді әркімдікі өзіне ай көрінер көзіне деген сияқты
ыыы қарға баласын аппағым деп айтқандай ыыы мендегі орындап жүрген бағалы ән ы мен кешірім сұраймын енді біраз ыыы қыздар туралы жазылған айтылыватқан әндерден артығырақ мен үшін
өйткені бұл қазақ радиосында болсын басқа да ыыы алтын қорға енген әндердің бірі
сондықтан сол өзіме ерекше ол мхм басқа әндерге қарағанда мхм
ереке үйлену туралы айтпа жеңгеміз көріп отыр бала шағамен дейді ғалым ағам жазып отыр
ыыы сені қайрат әділгерей жаңағы хатына тағы бір сөздер қоскан екен қоғам қайраткері дейді
періште әумин деп қойса иә ыыы ол міндетті түрде болады
ы біз енді өкінішке орай көпшілік мына әсіресе мына инстаграмда айта кетейін ы жағымсыз пікірлер жазғанға сондай жандары құмар
мхм ыыы сол кішкене нәпсілер семіріп кетіп сол ыыы жанның сұрауын бермей тәннің сұрауын беріп
ыыы белден төмен әңгіме айтып ы біреудің бір жақсылығына бір жетістігіне қуана алмай жатқандар өте көп
мхм сондықтан неге осы қайрекең сияқты жақсы тілектер жақсы сөздер айтпасқа
нұрымтау жазып отыр ооо ереке ассалаумағалейкум нағыз ер қазақ қой ерекең дейді және ғалым аға да жазып отыр ерекең ешқашан ерінбейді нағыз ер азамат дейді
таңғы шоу достар қазір үзіліс жасап алайық ораламыз
таңғы шоу
келесің жаным қашан
көрем бе жүзіңді айқын
күтпесем сағынбасам
серт беріп бұзылмайтын
қоштастық өмір болар
белгілі табыспасым
бәрі де жанымда бар
сен ғана алыстасың
тағдырымның тармағынан таңдарынан сені іздедім
ән жырымның саздарынан жазбағынан сені іздедім
сені іздедім тербесе де жүрегімді теңіздей боп
сезіміме сенбесең де келмесең де сені іздедім
ғажайып қылығыңды
ойласам мазам кетер
үміттің нәзік жібін
үзбеу де ғажап екен
өзіңсіз өмір мәнсіз
жаз көктем күз де мейлі
дәл мендей ешкім сені
сағынып іздемейді
тағдырымның тармағынан таңдарынан сені іздедім
ән жырымның саздарынан жазбағынан сені іздедім
сені іздедім тербесе де жүрегімді теңіздей боп
сезіміме сенбесең де келмесең де сені іздедім
тағдырымның тармағынан таңдарынан сені іздедім
ән жырымның саздарынан жазбағынан сені іздедім
сені іздедім тербесе де жүрегімді теңіздей боп
сезіміме сенбесең де келмесең де сені іздедім
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
таңғы шоу
жолда келе жатқан жолаушылардың барлығына ақ жол аман есен ойлаған жерлеріңізге жетіп алыңыздар және барлығына қайырлы таң
ал дәл қазір жандос сейдалиннен жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонақтарымызбен бірге жалғастырамыз
жаңалықтар
студияда жаңалықтармен жандос сейдалин
солтүстік қазақстан облысында жол көлік оқиғасы болды
айыртау ауданы саумалкөл ауылының маңында екі көлік соғылу салдарынан екі адам қаза тапты
белгілі болғандай мерседес автокөлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай жолдың қарама қарсы бағытына шығып кетіп газель автокөлігімен соқтығысқан
салдарынан алты адам зардап шекті
отыз тоғыз жастағы әйел мен тоғыз жасар қыз бала бірден орталық аудандық ауруханасына жеткізілгенімен дәрігерлер олардың оларды аман алып қала алмады
мерседес автокөлігін басқарған ақмола облысының отыз тоғыз жастағы тұрғыны сондай ақ елу алтыншы жылы туған газель автокөлігінің бір жолаушысы ауруханаға жеткізілді
жол апаты сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне енгізілген
кәмелетке толмаған жамбылдық қызды зорлаған күдікті алматыдан ұсталды
жыныстық сипаттағы зорлық зомбылық жасаған күдіктіні жамбылдық полицейлер ұстады
отыз алты жастағы күдікті тергеу жүргізу мақсатында тараз қаласына жеткізілмек
айта кетейік бұған дейін он жетінші қазан күні тараз қаласының ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығына тараз қаласының отыз тоғыз жастағы тұрғыны өзінің кәмелетке толмаған қызына қатысты жыныстық сипаттағы зорлық зомбылық жасаған
сондай ақ томсон маркалы теледидарды ұрлау фактісі туралы хабарланған болатын
бүгінгі таңда аталған фактілер бойынша қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің жүз жиырма бірінші бабының төртінші бөлігі жүз жиырмасыншы бабының төртінші бөлігі жүз сексен сегізінші бабының екінші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталған
астана су арнасына айыппұл салынды
бұл шара елорда тұрғындарының ауыз судың жағымсыз иісіне қатысты шағымдары бойынша тексеру жүргізілуінің нәтижесіне қабылданып отыр
тауарлар мен қызметтер қауіпсіздігі және сапасын бақылау департаментінің хабарлауынша ауыз суды жоспардан тыс зертханалық зерттеу жұмыстары жиырма бірінші қыркүйекте басталған
жиырма алтыншы қыркүйекте әлеуметтік желідегі елордалық құбырдағы ауыз судың сапасына қатысты департаментке егов порталы арқылы жазбаша шағымданған
зертханалық зерттеу жүргізу кезінде ауыз су гигиеналық талаптарға сай екені анықталды
қайткенмен де тексеру барысында анықталған бұзушылықтарға қатысты астана су арнасына екі жүз отыз аек көлемінде айыппұл салынып олқылықтарды жою керектігі туралы тапсырма берілді
ал енді спорт жаңалықтарына көшсек
кипрде спорт шеберлері арасында самбодан әлем чемпионаты өтіп жатыр
байрақты бәсекеге отыз жеті мемлекеттен бес жүзден астам спортшы қатысып өз шеберліктерін көрсетуде
маңғыстау өңірінен төрт спортшы бақтарын сынады
олардың арасында жас батыр спорт мектебінің директоры самбодан спорт шебері манарбек бисекенов алтын медальға ие болды
ол жетпіс төрт келі салмақта өнер көрсеткен
он сегіз бен жиырма екінші қазан аралығында лимассол қаласында самбодан спорт шеберлері арасында әлем чемпионаты өтіп жатқанын айта кетейік
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдайсыздар студияда болған жандос сейдалин жұлдыз эф эм қосулы болсын
йокогама шиналары ауа райын ұсынады
ауа райы
бүгін алматыда ауа температурасы плюс тоғыз градус нұр сұлтанда плюс алты градус
йокогама шиналары кез келген жағдайда қауіпсіз тоқтай білу
йокогама шиналары бұл жапондық сапа және шина өндірісінің үздік технологиясы
йокогама шиналары бұл бір жылдық кепілдік
йокогама шиналарын ресми дилерлерден бір жылға кеңейтілген кепілдік бағдарламасы арқылы сатып алыңыз да шинаға зақым болған жағдайда тегін ауыстырыңыз
толық ақпарат йокогама таэр нүкте кз сайтында
сіздерге ауа райын ұсынған йокогама шиналары
жұлдыз эф эм ән көңілдің ажары
жарнама
сулпак жиырма жеті жылдығын тойлайды
біз жиырма жеті жыл сізге ең жақсы техникаға тиімді шарттармен ұсынып келеміз
сулпак туған күніне орай қазанның он төртінен жиырма жетісіне дейін барлығына каспий кейзеттен барлық сулпак дүкендерінде сіз үшін бөліп төлеу нөл нөл он екіні ұсынады
он екі айға алдын ала төлемсіз және артық төлемсіз
сулпак артық шығынсыз
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
ойыма өзім қамалып шағын
отырмын елестеп балалық шағым
адамдық адамның сырын ашпаса
кешегі дос болмай ма бүгін басқаша
адамдық адамның сырын ашпаса
кешегі дос болмай ма бүгін басқаша
басқаша басқаша өмір басқаша
күлсе күліп сыртыңнан көңіл басқаша
басқаша басқаша адам басқаша
жақыныңа бүгінгі бағаң басқаша
жақсылар жолын саған бастаса
атақ пен дүниең араңды ашпаса
заманға жоқ өкпе ай күн орнында
бет пердесі түрленген адам басқаша
заманға жоқ өкпе ай күн орнында
бет пердесі түрленген адам басқаша
басқаша басқаша өмір басқаша
күлсе күліп сыртыңнан көңіл басқаша ай
басқаша басқаша адам басқаша
жақыныңа бүгінгі бағаң басқаша
басқаша өмір басқаша
басқаша бәрі басқаша
таңғы шоу
бүгін басқаша шынымен де бәрі басқаша болып жатыр
ерғали абдраимов бағлан абдраимов сынды мырзалар таңғы шоуда қонақта жалғастырайық
енді ыыы қазір жігіттеріңіздің барлығы жан жақты жұмыс істеп жатыр
мырзахан ыыы жаңа ән жазып жатыр екен
ыыы айдар ыыы халық міне өзі жазып жатыр бізге ыыы қыз ұзатып жүр деп
ы бағлан ыыы кітап жазып жатыр шүкір ыыы халыққа керегі көп ммм кітап шығарып жатыр мхм
ы сіз де сондай бір қайырымдылық іс шаралармен айналысып жатырсыздар
ердос не істеп жүр екен
енді ең басты бізде дүние жігіттер тобы болғаннан кейін барып халықтың сүйікті бір әншілерінің бірі топтарының біреуі болғаннан кейін бірінші бағытта бізде жігіттерге жұмыс істейміз
одан да бөлек енді ііі жігіттерді жеке жеке дара ретінде жаңағы халыққа кеңінен тарату үшін жаңағы жеке де жұмыс істеп жатырмыз
енді кейбіреулер жаңағы айдарды бөлек тыңдағысы келеді біреу бағланды тыңдағысы келеді мхм біреу мырзаханның жаңағы қоңыр дауысын естігісі келеді деген сияқты
не ғой әрқайсысы тұлға болу үшін сол бағытта да жұмыс істеп жатырмыз
ердос та өздерінің жаңа әндерін жазып ммм ең бастысы жаңағы жігіттердің бірге қосылып әндер жазып жатырмыз
жаңа әндер жазып жатырмыз осы сол бағытта жұмыс істеватырмыз қазір
ы былай дейді бағлан өзімен бірге кітабын алып келген жоқ па маған қолын қойып сыйласа дейді
жаңағы айтқанымыздай ыыы осы оқырмандарымыз үшін ыыы арнайы тұсаукесер ыыы рәсімі өтеді сол кезде тіркеліп келіп ы бәріне қолтаңбамен бересің ғой
енді келген кісілердің барлығына иә қолтаңбамен беремін
осы басқаша әнінің авторы кім екенін қай жердің адамы екенін жәке сұрап көріңізші дейді
бұл ерасыл хасен деген бауырымызбен бірге орындаған ән
орындаған дуэт те бұл ыыы қарақалпақстандық ағайындар орындаған екен
ыыы аға осыған дуэт айтайық дегеннен кейін ы дуэт қылып жаздық аха орындап жүрміз мхм
ал енді тақырып жайлы сұрасам бүгінгі ы өміріңіздегі ең сәтті күніңіз деп алып отырмыз сіздердің ең сәтті күндеріңіз өмірлеріңіздегі
енді меніңше ы сәтті күн балалық шақ шығар наверное мхм менің өзімнің ойым да
неге десеңіз сол балалық шақтағы бір ііі керемет бір жаңағы қарап отырсаңыз помидор мен огурцидың арасына тұз салып бір біріне неғып бір мысалы жеген уақыттар естен кетпейтін дүниелер қарап отырсаңыздар
енді мына енді көк алма тұзбен де иә оның бәрі бір балалық шақтың ыыы естен кетпес бір уақыттары деп ойлаймын
енді қазіргі алматыдағы күндерімізді қарап отырсаңыз әйтеуір кешегі күн бүгін мысалы ұмытылып кетіп жатады да
неге десеңіз күндеріміздің бәрі бір сәйкес бір біріне ұқсайтын сияқты ма мхм
жас кездегі енді ауылдан шыққаннан кейін барып жаңағы ыыы естен кетпейтін дүниелер бар қарап отырсаңыздар
сол себептен жаңағы біз ііі жігіттер тобы қазір балалық шақ деген жаңадан бір ән жаздық
сол ауылда есіктің алдына су сеуіп сыпырып әке шешемізді күтіп деген сияқты мхм сол бағытта еске алайық деп
оны қазір тыңдай жатарсыздар
достар ыыы бізде техноград компаниясынан ыыы керемет сыйлық ойнатылады қазір бір үзіліс жасап алайық бәрін түсіндіреміз
таңғы шоу
мұңайдым тағы қоштасу әні
өзіме өзім сенбеймін әлі
кінә бар кімде
бола алмаймыз бірге
сүйіп тұрсақ та мүлде
қош бол қош бол
шынарым сыңарым
қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым
бәрін де білем мұңыңды сезем
махаббат солып
азапқа толы
бар ма екен сірә
басқа бір жолы
кетемін жырақ
жыламаймын бірақ
тұрса да жүрек жылап
қош бол қош бол
шынарым сыңарым
қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым
бәрін де білем
мұңыңды сезем
қош бол қош бол
шынарым сыңарым
қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым
бәрін де білем мұңыңды сезем
шынарым сыңарым
қия алмай кеткен көз жасын төккен
ғашығым асылым
бәрін де білем мұңыңды сезем
қош бол
жұлдыз эф эм
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм де ств арнасында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
бүгін ерғали абдраимов бағлан абдраимов мырзалар келген кезде техноград компаниясынан сыйлық кімге бұйырар екен
және ол сыйлықтың қандай екенін біз де білмейміз ы ережесін түсіндіре кетейік
бізге ыыы демеушілеріміз таң атпастан келеді қорапқа ы сыйлықтарын салады мхм
ыыы оның ішінде тоңазытқыш ы теледидардың құжаттары көліктің кілті де болуы мүмкін деді сертификат сияқты болады иә бетіне желімдеп осындай нөмірді жазып береді ыыы және біз ойнатамыз
ал ережесін түсіндіре кетейін
үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кіресіз
поиск деген жерге бүгінгі сандар қандай екен жеті алты алты жеті алты алты деген санды жазасыз және төртінші санды өзіңіз таңдайсыз мхм
бірден ыыы нөлден нөлден тоғызға дейін мысалға кез келген санды жазасыз
сізге бір тауардың аты жазылып шығады
сол тауардың атын ыыы жұлдыз эф эм парақшасында біз пост салып қойдық сол жерге сол тауардың атын жазасыз
ыыы біз сол ы старт сөзін жазып қойдық мхм жазып қойдық комментарий қылып сол жерге жазасыз
ыыы одан кейін ыыы бір он минуттан кейін біз ыыы жеңімпазды анықтаймыз иә
ыыы анықтағанда біз қорапты ашамыз ішінен қандай тауар шығады ыыы және келген ы хаттардан кімдікі сәйкес келді сол жеңімпаз атанады иә
ы және де тағы бір шарт ол сіз ыыы инстаграмда айқұлақ т град нүкте кз аккаунтына жазулы болу жазулы болу болуыңыз керек мхм
енді сіздер ыыы осы шарт бойынша ережелерді сақтап орындай беріңіздер ойынға қатыса беріңіздер біз сұхбатымызды жалғастырайық сен қарап отыр иә мхм
ыыы жәке кешегі сыйлықтар күшті еді дейді енді бүгінгі сыйлық та күшті болуы мүмкін біз білмейміз ғой қандай сыйлық иә
сыйлықтың күшті емесі бола ма жалпы
ыыы сыйлық демекші ерғали ағамыздан сұрайыншы ерғали аға осы жігіттер тобымен жұмыс істеп жүргеніңізге қанша жыл болды
биыл он алтыншы жыл толады он алтыншы жыл
ы жігіттерден алған сыйлықтарыңыз есіңізде ме ы бағланнан айдардан ердостан
енді мен ондай ыыы сыйлықтар есімде жоқ бірақ дегенменен енді ыыы жігіттердің өзі алланың берген маған бір сыйы ғой деп ойлаймыз
так неге десеңіз енді мен өнерге қатысым жоқ адаммын
бірақ дегенменен алланың қалауымен осындай жағдай сол себептен мен ойлаймын жігіттердің өзі маған үлкен сый
он алты жыл болды жұмыс істеп келатырмыз
ыыы өзіміздің жаңағы күнделікті отбасымыз халыққа кішігірім әйтеу танымал болудың арқасы осы бірінші алланың болса екінші жігіттердің арқасы деп ойлаймын
ыыы жалпы бәрі басталған кезде қалай басталып еді ы мен соны сұрамаппын осы күнге дейін
енді ол ыыы сіз жігіттерге ыыы ұсыныс жасадыңыз ба әлде жігіттер сізге айтты ма жоқ жоқ енді ешқандай ұсыныс болған жоқ ыыы
бағланның мамасы жеңгем ғой енді аха жеңгем әйтеуір айтып жүретін бағлан өлең айтады деп енді ол мән бермеппін
бірақ енді бір ы жиынға ыыы осы оңтүстік қазақстанға барған кезде сол жерде жігіттер келіп төртеуі шығып өлең айтқан кезде кәдімгідей бір жүрекке бір жақсы бір жағымды бір дүние келді
төртеуі ол кезде бағлан енді енді құралған уақыттары ғой айдар ердос иә және еркін болатын иә мхм
төртеуі енді құралған уақыты ыыы әндерін тыңдап жаңағы өте бір сондай сезімде қалдым
енді сол кезде музарттың құралып музарт енді халықтың арасында бір уақыты болған бір музартсыз дүние өтпейтін
лапылдап тұрған уақыты сол кезде жігіттерді көрдім де сондай сол кезде бір сезім бір пайда болды кейіннен кейін барып уже ыыы арамызда әңгімелер болды алматыға келсек қалай болады көмек бересіз бе деген сияқты
ол кезде өзіңіз де алматыда емессіз мен алматыдамын ғой а алматыдасыз иә алматыдамын ғой
содан осында ну вы получается в то время уже здесь двигались
содан мхм әйтеуір жігіттерді осында алып келіп жұмысты бастап кеттік содан енді результатын көріп отырсыздар енді мхм тамаша
қайырлы таң жігіттер тобына және ерғали ағамызға биіктерден көріне беріңіздер дейді
ыыы сандарды қайталап жібересіз бе жеті алты алты иә осы жеті алты алты деп санды жазасыз да төртінші санды өзіңізге ұнайтын санды жазыңыз ыыы үш дабл ю нүкте т град нүкте кз сайтына кіріп мхм поиск деген жерге жазасыз
сізге бір тауардың аты шығады сол тауардың атын жұлдыз нүкте эф эм парақшасында біз салған посттың астына жазасыз
ы одан кейін біз қорапты ашамыз да жеңімпазды анықтаймыз және тағы бір маңызды шарттардың бірі ы аккаунт ыыы айқұлақ т град нүкте кз сол жерге сіз жазулы болуыңыз керек иә
ал біз жалғастыра берейік ыыы
қалайсыздар амансыздар ма биіктен көріне беріңіздер әндеріңіз керемет дейді
мен бағлан інімді боксшы екен деп жүрсем сөйтсем әнші екен ғой дейсіз ғой дейді
ал ыыы футбол жағынан қалайсыздар ыыы қандай клубқа жанкүйерсіз ерғали аға
мен шыны керек ыыы футболды аз көреді екенмін енді ауылда бір доп теуіп ойнағанымыз болмаса шыны керек футболға қызықпаймын мен мхм
бағана бір сұрақ келіп еді жігіттерден басқа қандай жұмысы бар ағамыздың
жұмысы бар дейсіз ба жеке кәсіп деген сияқты шәкірттеріңіз бар ма жеке кәсібіңіз бар ма
енді шәкірттер болғанда енді халық біле жататын шығар алдында біз ыыы асқар жүнісбекпен бірге жұмыс істегенбіз жалын тобымен жұмыс істегенбіз сосын болатбек досбаевпен бірге жұмыс істегенбіз
енді араларымызда жаңағы өзіміздің келісім шарт біткеннен кейін барып ыыы ол жігіттер қазір біреуге жұмыс істеп жатыр
әрқайсысының өздері тағдыры өздерінің қолдарында қазір
ыыы енді бизнес демекші кішігірім бизнесті енді адам болғаннан кейін барып ертеңімізді ойлап ааа сізде мейрамхана бар еді ғой аға енді ол астанада ғой енді алматыда емес мхм
сондай сондай кішігірім дүниелер бар енді жұмыс істеп жатырмыз мхм
ыыы не дейді мына жерде бағлан аға сізге сұрақ дейді ау
ыыы қыз ұзату ойда бар ма дейді бар ма дейді мүмкін ба бағлан абдраимовтың қыз ұзатуы енді ол жоспарлайтындай бір қиялдайтындай бір мақсат қоятындай нәрсе емес ыыы ол енді репертуарымда бар нәрсе
кейде өзіміз де жаңағы бір той ұйымдастырған кезде ыыы қандай ерекше сценарий ұсынасың деген кезде осындай ыыы қарындастарымызды әкесімен билететін немесе бір неде шығарып салатын кездерде бір екі рет орындаған да әндер болды былай шақырып та жатады
енді бір болды мен бүкіл шаруамды тастап қыз ұзатуға көшсем деген әңгіме жоқ
шақырып жатса барамыз иә шақырып жатса барамыз енді енді атүсті жүріп і қойылған нәрселер енді оның барлығы
ерғали аға сізге продюссер ретінде бір сұрақ қойсақ дейміз
жігіттердің ііі енді ол түсінікті продюссер болғаннан кейін жігіттер тобының ыыы концертке шығуы тойға шығуы онда сіздің үлесініңіз бар иә
ал жеке орындаған кездерде жеке тойда жүрсе жеке концертке шығып жатса онда сіздің үлесіңіз жоқ қой
неге о барлық жерде біз бірге ақылдасып жұмыс істеп жатамыз ғой
біздің бірінші жоба жігіттер болғаннан кейін барып бұлар жеке жеке тұлға болу үшін бұған мен возможность беруім керек бұларға да
аха үлес деп мен ақшаны айтып отырмын да жаңағы үлесі де бар жағынан біз ааа бірлік бірігіп жұмыс істейміз мхм
ыыы багага бәрі жарасады ғой әсіресе тұсаукесер дейді ерболат ержанбаев бауырымыздан
ы келіп жатыр ғой жауаптар иә келіп жатыр
былай істейік онда бір үзіліс жасап алайық айтпақшы бізде қазір ыыы жігіттер тобының су жаңа әні балалық шақ тұсаукесер балалық шақ кеттік
эфирде таңғы шоу
ұшқыр қиялым ау қайда кеттің
ауыл ма қалаға ма
сымменен дөңгелек айдап өттім
балалық орала ма
уайымсыз жүруші едік доп теуіп
мәңгілік достарым ай
кешқұрым есік алға су сеуіп
әкемді тосқаным ай
еске алам кездерімді қимастықпен
қалайық бәріміз де сыйластықпен
балалық махаббатым өтеді
жүректе қимастықпен
еске алам кездерімді қимастықпен
қалайық бәріміз де сыйластықпен
балалық махаббатым өтеді
жүректе қимастықпен
ғарышкер боламын деп армандап
қағаздан жасап ұшақ
жалғыздан жалғыз өзім қалғанда
сан түрлі ойлар қысады
керемет өмір ғажап ертегі
кейіпкерлері біздер
жүрегім ғажайып күй шертеді
балалық күнгі қызбен
еске алам кездерімді қимастықпен
қалайық бәріміз де сыйластықпен
балалық махаббатым өтеді
жүректе қимастықпен
еске алам кездерімді қимастықпен
қалайық бәріміз де сыйластықпен
балалық махаббатым өтеді
жүректе қимастықпен
еске алам кездерімді қимастықпен
қалайық бәріміз де сыйластықпен
балалық махаббатым өтеді
жүректе қимастықпен
еске алам кездерімді қимастықпен
қалайық бәріміз де сыйластықпен
балалық махаббатым өтеді
жүректе қимастықпен
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз эф эм радиосының әуе толқынында ств арнасында инстаграмда жас төмен сызықша қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ерғали абдраимов бағлан абдраимов бүгін бізде қонақта
дастан әртіс жазып отыр біздің ағамыз отыр ғой ассалаумағалейкум дейді
ыыы сіздерге тілегім жігіттер квартеті тарихта қалатындай орны болсын ағаларымыз аман болсын аллам екі дүниенің бақытын нәсіп етсін ерғали аға шаршамай продюссер бола беріңіз
тек сіздерден сапалы дүние ғана күтеміз дейді рахмет
ыыы сонымен жаңағы балалық шақ әнінің тұсауын кестік қой сол ән туралы айта кетейік
кімнің әні бейнебаян бола ма ол әнге
енді бейнебаянды білмейміз қазірге бірақ дегенменен ііі осы әнге тағы бір ән жазып жатырмыз
екеуінің біреуіне бейнебаян түсірсек деген ниетіміз бар мхм
енді ол көреміз болашақтың еншісінде
енді қайсы ән халыққа кеңінен таралса деген ойымыз ғой қайсысы дұрыс шықты деген сияқты екі әнді салыстырып арасынан көреміз енді мхм
қандай ән жазылып жатыр
ол неке жүзік деген ән ммм
ол енді жастарға а нұр сұлтан қаласының туған күнінде шығып қалатын ән тойда тойында аха тойында құдай қаласа
бұл енді қазір өңделіп жатыр ыыы аранжировкасы жаңағы сөздері жаңағы туралайтын жерлері құдай қаласа сол екі әннің біреуіне түсіреміз деген ниеттеміз мхм
легендарный дастан артист арамызда дейді ерболат ержанбаев
сарыағаштан сәлем сіздерге дейді мхм
ағамызға сәлем мхм
енді сонымен ыыы стоп сөзін жазайын жаза ғой иә стопты жаз ы қорапты ашайық мхм
жаздың ғой жаздым аха ал енді қорапты ашып көрейік қандай сыйлық екенін
кілт шықса үйдің кілті деп жазылып тұрса
кеше не шықты бізде кеше ауа ылғалдандырғыш шықты бүгін ыыы мынау бүгін миксер вита компаниясынан
не істейді ол миксермен миксер деген түрлі тәттілерді пісіресің ааа ал енді жеңімпаз қыз болса екен деп отырмыз енді сен қарай бер жеңімпазды аха
ал біз жалғастырайық бағлан аға көрінбейді дейді мінекей бағлан ағаларыңыз отыр ммм ау ау ау
бизнесмен деловой бастық кісілер анандай і кіттай сумка асып жүреді ғой ереке сізде де сондай сумка асып жүресіз бе дейді
сол бар ғой міне әні бар бар бар
ыыы сәлем сәлем қалайсыздар ыыы
не дейді ммм болыңыздар қуанышқа көп бөлеген болмасын кездеріңіз өкпелеген ерғали мен бағландай ағамызға жалынды сәлем болсын ақтөбеден дейді
ой рахмет алла разы болсын
сәлеметсізбе қыз ұзату шақырып жатса барғаны дұрыс емес деп ойлаймын дейді анар нартай
ыыы дастан әртіс деген жігіт ыыы қалайсыз қалайсыз қалайсыз қалайсыз деп
қалайсыздар жауап беріңіздерші дастан әртіске зор ғой дастан
ассалаумағалейкум бәке дейді меркеден құрмет бәріңізге сәлем айтамын аман болыңыздар дейді
күндеріңіз сәтті өтсін жәке ереке бағлан дейді ооо шаке қосылды бізге
ооо шаке ассалаумалейкум наргиздің тигр ағасы шаке ассалаумалейкум қалыңыз қалай
шаке жұмыс құтты болсын жұмыс
ааа оны біз білмейді екенбіз мәссаған шаке айтпайды
бағлан аға неге айналаға қарап отыр не таба алмай
не сол бағлан ағадан сұрайын деген едім жалпы айқаракөз мектебіңізде қандай жаңалықтар болып жатыр
мектепте қазір жаңалық жоқ ыыы оны уақытша тоқтаттым
ыыы өйткені ыыы басқаша ы жасағым келеді мхм ыыы
қазір ойымды жинақтадым ыыы не жасайтынымды таптым
ыыы алдағы уақытта қайтадан ы басқаша бағытта ашамын мхм
ассалаумағалейкум тараздан дейді ыыы
мені қашан шақырасыз эфирге келіп жарып кетейін дейді дастан әртіс үй бізде охрана бар бұл жерде ланкестерді кіргізбейді жарып кеткені несі құдай сақтасын
ассалаумағалейкум ереке жәке бәке жігіттер тобы атырауға концерт бере ме дұрыс жасап жүрсіз негізі тек жігіттер халыққа ұнайтын ән болсын нұртас құсап қуып кетпесе болды сәттілік дейді
он бесінші қарашадағы ұтыс туралы айтып жібересіздер ме ассалаумағалейкум қош келдіңіздер дейді
ал оны ерғали ағамыздан тағы да қайталап жіберсеңіз сол концерт жайлы
енді он бесінші қараша туралы құдай қаласа алматы қаласында болады
ммм біраз өнерлі адамдардың қатысуымен өтеді деген ойдамыз
енді менің парақшамның астында жазулы тұр хабарласыңыздар ыыы менеджерлер бар сол жерде
жігіттердің он бес жылдығына байланысты ыыы біз осы үлкен шара өткізіп жатырмыз
ы жігіттердің жетістігі мен етістігі атты ы кітапты аласыздар мхм
ол жерде жаңағы төрт баспана төрт автокөлік деген жоба
сол төрт баспананың бірі ііі қайырымдылық ретінде бір үлкен отбасына беріледі екен
төрт төрт үйдің біреуі сегіз балалы батыр анаға қаскелеңде тұратын сол кісіге ыыы қайырымдылық ретінде біз сойерде сыйға тартасыздар сыйға тартамыз сол жобаның барысында тамаша
ы нұр сұлтан қаласынан жалынды сәлем
бағлан абдраимовтың нүкте деген әні өте жақсы соны қойыңыздаршы дейді енді оны нұрғазыға айту керек бағланның нүкте деген әнін
туған күнімен батыс қазақстан облысы халық инкасация ұжымынан дейді құтты болсын
ыыы қайда жібереміз санды оны үш дабл ю т град нүкте кз сайтына жіберу керек енді ойын тоқтатылды иә қазір біз жеңімпазды айтамыз
бағлан аға красавчик қой дейді бар қадірін біледі барды ұққандар ән қадірін біледі әнді ұққандар жұлдыздарың жарқырап жансадағы жұлдыз деген ауруға шалдықпаңдар дейді
жеңімпазды айтамыз ғой иә анықталды дина бекжанова деген ханым ең алғашқы болып жазыпты осы миксер витэктен деп
және техноградтың инстаграмдағы парақшасына жазулы екен осы кісі жеңімпаз мхм дина бекжанова дина бекжанова жеңіс құтты болсын
ағаларға алла разы болсын аман есен болсын дейді мына жерде
ал ы бізге өтініш жасаған болатын тыңдармандарымыз бағлан абдраимовтың нүкте деген әнін беріңіздерші деп
ыыы біз нүкте деген әнді нұрғазы дайындап қойған сияқты тыңдаймыз ба ән әлде тыңдайық па а болды кеттік онда
эфирде таңғы шоу
ойлама ойлама енді мені ойлама
сағыныш ән болып қаласың жай ғана
іздеме іздеме жазда да күзде де
сағыныш болмасын сізде де бізде де
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
сұрама сұрама мен жайлы сен сұрама
кездесу іздеме қалармыз күнәға
жылама жылама мені ойлап жылама
бағыңды тілеймін соңыңнан қуана
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
күтпе мені күтпе айтарым жоқ түк те
бәрі жаным бітті ау нүкте нүкте
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
бағлан абдраимовтың нүкте әні біраз тыңдармандарға ұнайды екен ыыы күшті күшті хаттар келіп жатыр
ассалаумағалейкум жәке бағлан ерғали ағалар сіздер сияқты қазақ жігіттері көп болсын красавчиктер тек алға кореядан сәлем бағлан ағаның біздің жігіттер деген әнін қойсаңыз жәке дейді
бәке жігіттер тобынан бөлініп кеткен ба дейді жоқ
бағлан ағам балам балам асыл айым толғанайға сәлем жолдап қойыңызшы сәлем жолдадық
бағлан інім қызым жақып линараны туған күнімен құттықтап қойдық
ыыы ура бүгін мен үшін сәтті күн миксер ұттым дейді дина бекжанова жазып отыр иә құтты болсын құтты болсын
қазір инстаны ашсаң екі әншінің бірі лото ойнатып жатыр дейді не қылған бітпейтін машина қайдан келген машина деймін да дейді
махамбет қалиев кітап оқыңыз түсінесіз
бағлан аға жігіттің төресі ғой алла разы болсын дейді
ән күшті дейді
бағлан аға ерғали аға қош келдіңіздер дейді мхм
енді ы қазір ерғали ағамызға кету керек екен ы тығыз шаруалармен иә
ыыы ерғали аға халыққа тілегіңізді айтып онда
тағы да ассалаумалейкум құрметті тыңдармандар көрермендер еліміз тыныш болсын жұртымыз аман болсын
күнде і осындай таңда тәтті шайларымызды ішіп жұмысымызға барып ммм еліміз аман жұртымыз тыныш болсын жақсы күндерде жолығайық
әумин әумин әумин айтқаныңыз келсін
ал ерғали аға сіз ііі жолыңыз болсын дейміз енді
келгеніңізге көп рахмет уақытыңызды бөліп
сіздерге рахмет шақырғандарыңызға мхм жақсы күнде жолығайық амандықта жүздескенше дейміз
ерғали ағамыз ыыы жұмыстарымен бара берсін мхм біз бағлан абдраимовпен сұхбатымызды жалғастырамыз
ассалаумағалейкум қалайсыздар амансыздар ма
бағлан мырза сіздің кітабыңыз қазаққа өте керек дүние дейді
енді мектептерде сондай әңгіме жүргізу керек сияқты мектептен бастау керек сияқты дейді оған қалай қарайсыз
мектептен негізі өте дұрыс
ыыы әсіресе переходной возрастқа өтетін біздің інілеріміз бар ғой мхм мысалға
ы жалпы жігіт қай кезде жігіт екенін біле бастайды тоғызыншы сыныптан бастап бастайды біліне бастайды
сол тоғызыншы сыныптан жоғарғы ыыы кластың оқушыларына осындай кездесулер жасауға болады
ал енді тоғыздан төменгідегілерге әлі ы бұндай әңгімелер қорыта алмайды
ыыы жалпы бұл тақырыпты бұлар әлі елестете алмайды сондықтан тоғызыншы кластан бастап ыыы өткізу керек сияқты мхм
ыыы енді ұсыныстар түсіп жатса біздің мектепке келіп әңгімелесіп кетсеңіз тоғызыншы оныншы он бірінші сыныптармен деп қарсы емессің ғой
қарсы емеспін иә ыыы бірақ енді белгілі бір шарттар болады ыыы жай ғана барып кездесіп і босқа уақыт өткізгім келмейді
ыыы өйткені уақыт ы бәрінен де қымбат
і егер жаңағындай шарттарды орындап ыыы келісіп жатса өткізуге дайынмын жалпы мхм
ал осы жалпы сіздің аталмақ кітабыңыз ыыы құдай қаласа тұсауы кесіліп жарыққа шыққаннан кейін қай жерден оны сатып алуға болады
ыыы әрбір өңірде арнайы кітап сататын ыыы кісілер бар оның нөмірлерін аты жөндерінің барлығын алда айтатын боламын мхм
ы қазір жан жақтан іні қарындастарым звондап хабарласып жатыр
ыыы егер шыққан болатын болса біз алсақ ыыы сатсақ деген сияқты
мен енді бір қуанатыным жалпы осы соңғы екі жылда осы кітап бойынша мамандардың айтуы ыыы сұраныс жақсы болып келе жатыр мхм жылдан жылға
ыыы енді осы екі жылдың ішінде алдыңғы жылмен салыстырғанда биылғы жылы өте керемет
өйткені ыыы қазақша кітапты жетпіс мың данаға дейін жүз елу мың данаға дейін сатылған екен
енді бұрын соңды ы бұндай көрсеткіштер болмаған
өйткені расында да қазір жастар әсіресе ы көпшілік той тойлаудан ыыы өсек аяңнан ыыы арзан күлкіден бос сөзден жалықты
қазір ғылым білім тек үйрену тек ізденіс екенін енді енді түсініп келе жатыр
баяғыда бір ғұлама кісі әлемді өзгертемін деп өмірдің соңында шәкірттеріне айтады екен ғой мен қателескемін мхм бірінші өзімді иә сол сияқты ы қазір енді түсініп жатыр
ы кез келген жақсылық кез келген биіктік ыыы арман мақсаттың барлығы әр әр адамның өзінің қолында екен
енді сол биіктікке жету үшін ы мен енді кітап жазып бір ақылды болып кеткен жоқпын жалпы ол бұрыннан келе жатқан қағида
бүкіл ғылым білімнің барлығы кітапта жатыр мхм
және өз тәжірибеңмен бөлісу ғой адамдар ыыы мен кірген қораға кірмесінші деген ғой былай айтқанда
енді бағлан аудио нұсқасы шығуы мүмкін бе ол кітаптың
енді кейінірек шығады аудионұсқасы
өйткені ыыы абай атамыз айтады ғой мал тап деп мхм мал тап дейді енді малың болып жатса ыыы өте жақсы
а одан кейін ы еңбегіңді сат дейді
сондықтан бұл енді еңбек бұны мен арланбаймын өйткені мен арымды сатыватқан жоқпын мхм еңбегімді сатып жатырмын деген сияқты
таңғы шоу бағлан абдраимов жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм
біздің елдің жігіттері еу
жігіттердің төресі
олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы
олар жайлы айтылмайтын биік биік мінбеден
өйткені олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі
біздің елдің жігіттері ау
жігіттердің төресі ол
біздің елдің жігіттері ұлы мұхит кемесі ол
осы елден бақ пенен қызыр кетпесе екен деп тілеп
осал жерге қағылатын біздің елдің шегесі ол
олар жайлы ау білгің келсе еу
ортасына түсіп көр
солар жүрген жолдарменен дәтің болса ай жүріп көр
ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған
қайран біздің қара нардай қасиетті жігіттер
біздің елдің жігіттері ау
жігіттердің сырттаны ау
кешегі өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы ол
ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған
біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны
ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған
біздің елдің сұлтаны мен біздің елдің ұлтаны
таңғы шоу жұлдыз эф эм де
таңғы шоу жұлдыз эф эм де бағлан абдраимов қонақта
көз алдымда тұрсың сен деген ән бар бага саған келеді соны бір саған берудің сәті түспеді ше

болашақ қандай жоспар бар немен айналысу дейді бағлан аға қайтып келсеңізші эфирге уақыт аз болып қалды сізді кореядан күтіп отырдық қой біз дейді
бағланның орындауында бір ән тыңдасақ одан кейін қоштассақ деп отырмыз
бір ән айтамыз ба айтайық ааа қандай ән айтасыз
дүние деген ііі ән орындап берейін
әр келген сайын ыыы біздің елдің жігіттерін айтыватырмыз алдай ауды айтыватырмыз енді осы жолы бір есенқұл ағамыздың дүние деген өлеңі бар мхм соны айтып көрейік
жаңа әндерінің бірі
домбыра кішкене
шаршатпаған не қалды ау дүниеде
кейде қайтқым келеді ау шын иеме
кім біледі бұл жақта сүйенбеген
сәби көңіл сол жақта ау сүйене ме
сәби көңіл сол жақта ау сүйене ме
анау биі бұл жақта мынау биі
қожаң қожаң етеді ау мынау дүние
менің осы не ойлап жүргенімді
мың ойланып таба алмас мың әулие
анау биі бұл жақта мынау биі
аздым тоздым анайы құр шындықтан
бір сұмдықтар озып жүр бір сұмдықтан
көкірегім сазып жүр сазды жердей
қажып жүрмін қаймақтай мұңсыздықтан
қажып жүрмін қаймақтай мұңсыздықтан
анау биі бұл жақта мынау биі
қожаң қожаң етеді ау мынау дүние
менің осы не ойлап жүргенімді
мың ойланып таба алмас мың әулие
анау биі бұл жақта мынау биі
анау биі бұл жақта мынау биі
қожаң қожаң етеді ау мынау дүние
менің осы не ойлап жүргенімді
мың ойланып таба алмас мың әулие
анау биі бұл жақта мынау биі